ثماش حاجه مهمه في المجتمع <hesitation> قد التعليم وال- العلم والقرايه، القراية هي اللي تحل الم- المخ متاع الانسان متاع الشخص تخليه يعرف كيف يخمم كيفاه يتصرف، كيفاه ي- يدافع على روحو كيفاه يعبر على رايو، ثماش حاجه مهمه في أي مجتمع بقدر التعليم، إذا التعليم مش باهي والمجتمع هذاكا ما- مش باهي، راهو فيه يعاني من مشاكل كبيره.